Ngong ngori rumaru tiki nukonoki ho animal inakarei nong hawah nukong, ong animal inakarei kori ho kukuraku yii huru inakarei kori hawah nukong impa roki ho huru toku ngoworokong ho kukuraku tukong, impa roki ho banis toku ngeyeu ngong, ho banis ngeyeu ngui manni mirahu meng, topo meng tangah nuinukung. Impa ong huru roki ho nommai noi tiki urukong hoyori ngong howo kuungi urukongi noi paukakong roki nowori roki, impa tii huru nowori pihkungong nii roki manni tapungmo nukuina hoyoriko o'ko ngowoi ngokuung hoyori manunu noi tii kuu aringo tongkungori <noise> noi kuungi ngoworomo tukuung ngori. <noise> impa ho kukuraku tiki inakungong manni roki manni hahayeurumo nokongong ong roki manni kotomeng uhukuiko mirahu, impa roki koto uhumo uruku hoi hiya tuu'ku roki manni naa'mumo nokongong, heii ong hiya ningii manni yewoning ya meng inakurungu koto uhukung, ong hiya nawa' ong pekong horo nei ngeyeurungu tiki kuungi urui topo tangahngung urui urukuung honowo hekoki noki horoko kuungi urui impa ho hiya noi hewoning ngawah mirahu nii tapumai nong amamo unukuung impa Nawa' toku nohu ngong timahki tu'kong, nawako ho kuino noi arapah tewamo tiwoning ngewe'kong, tiwoning ngewe'ku nii toku kukongong. Tiki uringi u'kisa ho huru noi pauku mong, pauku, pauku potiko ihkita meng noputung, impa nopung no nuyu hoi nommai noi noru nowori teyemarong. Impa poti ponnangi ho huuru ho neeraa ngawaku impa hoi nommai roki tiwonong pihemaku poti noi irongomo nukong, ho poti noi nawa' no'ri orumorukong. Impa nokongong impa ho hiya tiwa'ko uringii u'kisa ningii hoyori poti noi moi pirong ngori inakumo nukong manni ngongung ngomo nuinukung nui ho hiya nei mirahu ngomo nukung. Ho hiya tiwa'ko ho honowo rokong moni kurikurihai hekoki turotongno ngawah ngomo tukung. Impa manni o'konogung toku ngohnong poti tu'ki roki ho monunu toku noi tuhemuyu impa hoi nommai ngung uhumo hoyo namaku ong huru tinguyoring, tingui puunnihe manni toku ngomorokong. Impa ningii ho roki manni hayeu ngong meng ho hiya tiwa'ko, manni mirahu meng. Tirungo hoi tingu hekongu kukuraku nowori nei muhningi tungahki puunnarong rorongaku nii manni naamurong. Naa'muro nokongnong hei ho hiya ningii ko hoko ho ngonung uringii, roki orukii ho huru pookong puuh impa roki manni koto pirong manni tingu hekongu koto piheurong, pooki aii impa aii noki <noise> hunretikite noikori turotong nii impah manni hoi yoko nokognong nii manni ong hiya tiwoning ngawah noi paaukuru ngung, eneke rokong roki noitaku moni nopii tong toku nommaiki yewoning rokong puuh miruyemmo no'hetong ong tinguii omihe tinguii noihe roki rongkong praisi miruihetong. Impa ho manni toku o'ko ngoihetong roki rokong puuh nokihetong nii tingungi ngomoinong, tingungi ngomoinong tingu ngoihe, impah manni o'ko ngoihetong manni kukii meng inakihetong naha ngong manunu tingu kuungii meng tuhemurung tuhemui ong hiya ngohnong, toku noru ongko koh hiya noi yewoninang ngawah hiya sarisari ngurungkong toku noki ngoimo tuhetong nii tingu meng nopupehnong, hiya tiwa'ko nii hoyoko hayeungong. Hayeumo nokongong nii manni noi ngopenong hoko kukuraku tiwoning <noise> noi nokognong noworii manni tiwoning o'ko ngopenong nowori tiwoning paauku penong, ong kokoh yewo woko yewo norikammo ukowammo uhumo ongi

Impa ongkoh noiko yewoning puku roki manni toku nohihetong nii <noise> tingu yii re'koro tosing tiko hoko nohungong roki tikiko mukowangmo uruku roki ngoyitong, woki yewo ururonoki roki mukaiwe'rong, woki yewo yesi tingu. Impa <noise> noi mirahu hoiko koh kukurakung pau inakarei ongi hoyoriko koto timah tuku wa'kong, hoyori hongung tikiheko orohahno tukuwa'kong. Ho ho ho mirahu meng hoi hiya ngawarei inakarei kori, impa roki roruki kotipaka'hetong hoiko si' muhki tuha inakihetong, hoiko si' muhki tuhah inakihetong manni topo meng oungorohetong, impa hokoh no'ra poti nopo to'hetong honna'he tiko hoko ho hiya sihotoying, toku nommai ki ngoitong toku nah hiya u'kisa kupunaki ngorongi inakitong, hokoh ho u'kisa kupunaki komirong, hiya tu'ki kusireu rongi manni roki kurohoro hetong ho hiya tiwongawah ngawareinoki. Impa ho rorongumo nokongong ho ai tiwoningo impa ngomo impa toku meng, ngomo ho hiya noi honna meng ngongno toku ngowotonno, impa ngowotomo nohungong ooh ho poti tuherong tii noru ngopenong ho hiya . Niigii kingking gnori tuhemiu ong hia noworino gnawah inakuru gnong ho turotong impah rokiroruki ho hia tiki gno gonognii ho hai poonameng okonawah riku toku runii gnooh nong gnoomo mani oko ongomoinong meng tiko mirahu ho rorognumo noko nong hia toku noi hoyo ho hai inakunong mirahu meng